هو ولې نه، په نړۍ کې ځیني داسې پرېکړې دي، چي د نړۍ کابو ټولو هېوادونو منلي دي. دا پرېکړې د ملګرو ملتونو له لخوا سوي دي او ټولې نړۍ منلي دي او تر ټول ښه مثال یي د بشري حقونو قانون دی. دا چي دا قانون څومره پلی کېږي، دا جلا بحث دی، خو دا داسې یوه پرېکړه ده ،چي ټولې نړۍ منلې ده او دې قانون ته درناوی کېږي.